Эҳсосот метавонад ба мо кӯмак кунанд, ки ба вазъият зудтар вокуниш нишон диҳем. Аммо танҳо ба эҳсосот қарор гирифтан метавонад хатарнок бошад. Қарори беҳтарин он аст, ки ақл ва эҳсосотро якҷоя истифода барем. Эҳсосот ба мо арзиш ва самти инсонӣ медиҳад. Онҳо бояд назорат шаванд, на саркӯб.